नाना रोविनेन टुला उगड़िया, ती पलो एक्टम सुन रही गयो। पलो समझीन नी पड़ियो की काँ आईरियोन, काँ बट्शुरियोन काई समझीन नी पड़े। तेरा माथा मांशन दर्द होतेलो ने पलो एक्टम अलकुद देखतेलो। पलो कोईवे धीरती मारते पूछियो की मैं कुन हाई। मैं कहा काई नी आदा आईरियो। अल ते पलो कोईवे की यार मैं काँ होतलो न काँ आईग्यो न मैं कुन हैं पूछियो चेन। मैं काई चेन, मैं सें काई समझ नी पढ़ रही। पलो कोईवे की यार मैं काई आईग्यो न मैं कुन हैं पूछियो चेन, मैं काई समझ नी पढ़ रही।